སྣག་ལོ་སྣག་གི་ག་ཤུ་ཟ་ཆན་ལེ་སཔོ་ཟ་ཆང་། སྣ་སམ་ས་བ་གུགོ་ཨ་ཅིས་སྣག་ལོ་ག་དོ་གིན། ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་སྣ་དི་ཏ་ཧ་སྣག་གས་བ་ཆང་ན། ཁ་བའི་ཡེ་པོ་ཁན་ཁན་ཏོབ་ད་ཐམ་ཆ་ཧ། ཁོ་དའོ་བསྟེ་བྱས་སཔོ་ནང་དེ་གིན། དུ་ཀ་དོ་དེ་ས་མ་ཟེན་ཅུ་གུ་ལེ་ལ་ཁོ་ཁན། ཁན་དེ་ཀོ་ཨ་ཅན་ཏ་ཕྱ་དོ་ཀམ། སྨན་པ་ཡེ་དོ་ཀམ་མེ་དི་ཅུ་གི་ཨོ་ན། ས་མ་དེ་ཅུ་ཀ་ཁེན་མེ་དི་ཅུ་གི་ཆེ་པོ། ཆེ་ལམ་ཏིན་ཅུ་ཀ་ཏམ་ཡེ་པོ་ཀམ། ཨོ་དི་ཏ་ས་གི་དེན་ལོ་དི་སྣག་ལོ་སཔོ་ཟ་ཆང་ན། གུ་ས་གི་ར་བ་ཧེ།